مارچ د نوروز، سمنک، هفت میوې او نوي کال په معنا ده. د مارچ یوې خواته که وکتل شي نو خدای پاماني ده، د ژمي پای دی او د سړو پای ته رسیدل دي. خو د مارچ بلې خواته بیا نوی کال دی، نوي زیري دي او نوی پیل دی. زما لپاره مارچ دوې بیلابیلې معناوې لري. مارچ زما په ذهن کې همیشه په دوو برخو تقسیم ده.